Mi acchan nyamugo fajjira on wakkati nyamugo mai mi walan ha leso am mi sudda bandu am mi nyifa hite sudu am mi dinga danugo ngam to mido dana mi nanata velo masin sai mi fina wakkati nyamugo nyamdu nange mi umma mi nyama mi hara mi hebbina redu am tep.